Laseng gah, kaka sot mose one wae pake agu rukus. Pake so'o gah di'a keta's eme pande lite kudut pareng hang. Perna daku danong aku ngo one beo de ende koe daku ngasang beo hitu gah pata. Du wangka'n wie tana ami du one beo de ende koe daku hitu gah, mai le anak'n gah reje aku ngo one sawa dise kudut kawe pake agu rukus. Ngo kami ge lako keta dami one salang ho leng keta tadang one mai mbaru ngger one sawa hitu. Cai one sawa kami ga mai ami tea one sawa situ kut lelo pake. Bo ce jam wa gah toe tara dapat's pake so'o ali beheng bail ami gereng one sawa de ende koe daku hitu bo gah, akhir'n gah ngo kawe lami gah one sawa data tetapi ce tempat's kali agu sawa de ende koe daku. Bo eme nggo'o gah one sawa data bana hitu gah, do keta lami lelo'd pake agu rukus situ. Akhir gah mai le anak de ende koe daku ho'o gah deko taung sangge'r taung rukus agu pake situ. hasil de gah toe haeng ca baskom's. Poli hitu gah kole kami gah sekitar'n jam sepulu wie. Pas cai one mbaru gah bo keta hena rugi le ende koe daku tapi gah ali ita liha ami ba rukus agu pake so'o bo, tawa ngai hia. Mai tae'n gah laku kat pande'r apa so'o meu gah ngo cebong. Akhir'n ge ngo cebong kami gah mai hia gah cuci pake so'o poli hitu gah teneng olong kokor's di liha di hitu po balik agu bumbu. Tapi gah eme one mai aku'n gah, eme kudut lebi enak pake so'o gah ata di'ad goreng pake tepung. Mai le ende koe daku gah poli kokor iwo'r liha gah goreng pake tepung, iwo'r liha gah balek agu bumbu. Poli hitu gah poli kat ami cebong bo gah mai hia gah jera ami hang, hang hang agu pake hitu. Di'a keta du hitu gah hang dami gah pake, rukus hitu, poli hitu gah campur nggurus agu ute saung ndaeng. Di'a keta eme campur hang kolang hang hang situ. Anak de ende koe daku ga pisa ngkali tamba ming pengaru enak bail pande'r pake agu rukus ho'o bo.